Man suma birthday dafa neex boy bis bu ma juddu ma ko celebrate nice waaw damaa njëkk a organize wax suma friends suma bad yi gaa yi ñëw, <noise> ma jënda cake design fa sama tur, suma date of birth nice. So bu ñu organize birthday <noise> honoraay suma friends yi am luñ si get together celebrate. Some waaw su mënee sax ñu dem si waaw jënd drinks, after yàppa toog jàpp jotaay, ñu na feetu ci ataaya ñu naan ba bët set. Waaw sañse solu you know, waaw ma birthday su ma decor def ko vidéo pictures. Man friends yi, wife, kids, family bi ma every body ñëpp ñu ñëw toog waaw lekka ba suur naan enjoy for suba dafa war a nekk life bi, so bésu remember so noonu laa buggee mu mel.